ഫരിജ അനഇദി തിനിയപദാരദാലലനം ചലലഗാ ഉഞചായംതരമനാരനാരനാരനാരനാരനാരനാരനാരനാരനാരനാരന� വിഡിനി ബായടകം പമപി ലഓപലാ ചലലധനമംചതംദി ഫരിജ ലഓപലാ ഉണന ഗാസി വിഡിനി പಀളചകംടിംദി വിഡിനി വരലാ ലഓപലാ ഉണന പദാരദാലം താജാഗാ ഉണടായി വിഡിനി വിഡിനി താജാഗാ ഉണടായി വിഡിനി വിഡിനി താജാഗാ ഉണടായി താജാഗാ ഉണടായി